Ny vola Jolay da midika ho <noise> fibalikany hery ny masoandro da gnatsaiko ao voalohany la vo ny volana jolay gnavy e da ny fahaterany zaiko manarakaraky anakahy zay